Bubo gágã ká ɖí màa ɔm fia ígbɔ ké bàni, nìlɔ̀ ɖi ówo náka bèe fe se ali kàyi ówó se ali úni bá yi fa tu so izi èle àtu we li áyiti, màawu plém àá kpatìà kása ɔ tu so ízi èle kása tu li áyiti, úni à nà tú si ú nà yìlè drèedrèe kàyi u né yìlè ù náa yifáà úni sú mòole bàa tu si alɛ nene nà anyà kása à nàɖò. Úni à ná yì poɖɛ́ɛ́ úni à ná yì nele so ízi èle awu lɔ ké ɔ zi tu féè li áyiti úni à nà zá yià kàɖi a ná ɖɔ bàni ù nàáa fu sro ú nà tá ízi míá èle, úni súù ílɔ̀ lèe kóŋ bèe si kása bànià ani bàá mu ákà uni ɔm tu li áyiti ɔm dò ákple zàyià àɖì úni ànà zá tálɛ ìbì nyoà blíblíblí únà zó fu ú nà zá bàni ɖɛ́ɛ́ ùú ùú ùú, kàɖi ùú kɛ féè be úni à na wu àblɔ nì búwo ìgbè màa ún ɖo fú wo èsèse màawu úni ànà sónɔ́lɔ úni ànà zóbulùnyo agagaaga kɔ ú tò fu sro, úni ɖɛ́ɛ́ kà a ná dɔ̀ bàni úni li àyiti lɔ ká úni jò go màa ɔ wó so ábua ú nà wùlì uble úni sú ba ɖɔ bànià ɖɛ́ɛ fò dò ìgbè màa ɔ ni ɔti nélèe ɔúni à nàá mu ni ùú ɖi kɛ̀ fà nɛ̀ kàá ù ɖi kɛ̀ fà nɛ̀ lɔ àbua màa no nyo nànyiku ówó ba kpáli ni bèkù màa, ù ná nyì záházáhá, kàa ù ze nyì záházáhá yá ù ze be ún sú kà so búwo nì bìsì màawu ùú je kàá zì li áyiti ɖɛ́ɛ́ fò dò ìgbè le kása kɔɔ̀ ba yili, úni kà zrá yili go káà ù nàá beè kàyi u né be káà kàyi à tu bubo lɔ si ún bàni ani kɔsíɖá ínìwò tè à nàá ká mu ni ù ɖa ná ènù èle éyiyá ùú nyàmà, onófunùò únibe, sú bòo funùà ú ne be gbàa nákanáka, kása à nà yili si kà nɔ ni kà be go. Màa a ná ɖɔ fia únàá wùlì uble màa bàa bùni ikle nìà, sú bubogbàa nìɖinɛ̀ ká ɖá lɔ̀, màa ún dòofú màawu à nó só buwo nì àblɔ́ɔ wu sia màawu ùná gúnu fɛ̀fɛ̃ɛ̀, ún súù ó bo wùlùà, ítàŋlɔ ŋò ìgbè màaké ó bosoò.

Bubo búa nyòo uluulu kpíí, úni ibli bo nyòo ì bo ì buba gbàa nyòo ùgɔ̀li bùbo nyo <hesitation> ibli lɔ maa ké ibli bo ké maa bàáa nì ni bubo, ú náa ɖi bubo flòo ani <hesitation> gàálɔ̀nì èle, ani ɔlú èle àni. Úni sú bubo lɔ ì finɛbìa, uluulu bìa bùú fe íìntɔ blè ínigo, káèè maa, iblibo ɔm fía igbɔ ké be yize, ì fìa igbɔ ké be yize bubo gáŋga ká iblibo igbɔ ɔ tu ilɔli, à ná tùtù, ígbɔ ɔ tùtù míá inonólèe igbɔ ke ɔ ɖèe nyréwu úni à ná yi kpàtà, à nà tù yili õfunù áyiti lɔ igbɔ ɔfunù, kàyi kile fìinye nyo né ye nélèe ú nàá kɛ̀ wa tu so ìyì, atɛ oso ìyì úni ún zi aɖu ɖɛɛ́ ún ni bɔ̀sì, úni à ná zi tu tò so áyiti lɔ úni à sòà tálɛ̀ ìbìnyo, ú nà zo tu úni à nà zò sòà à ná sòà ɖɛ́ɛ́ŋ, kàyi ìgbè màa kún ɖàa tata ún ɖèe ze kpɛ́tɛ́kpɛ́tɛ́ àlafía nì ù be, úni à ná yi glo ne so ìjìjàlèe à nà tú nyo ikpɛ lèe nà nynà tú ìjìjàlèe ikpɛ lèe, nà nyi glo so no ne lèe; ú ká nàá izi èle úni yilè igbɔ úni yilè kàyi yinì màa ké áná fò wu à nà tu kɛ̀ nìà so iti èle úni bà fó wúuwɛ. À nà ve ni kɔ bu wúéyi kà bé, kàyi uné be ùe ù ná ɖo bubo kpíì, úni kàyi ù be màawu wule úni à nà túà wa nìà ínɛ̀, úni à nàá yi wà à nà lò so bɔ̀sì nɔ́lɔ à nà zá wà ɖɛ́ɛ́ŋ, bubo nàá kɛ̀ wa nɔ́lɔ kpìí, kele kàyi ùú kɛ̀ wa nɔ́lɔ à náyì ɖi ká kúɖáá si, tè ígbɔ ɔɖi tu si, à nà tú uláàniká so ízi èle, úni à nà só bɔ̀sì nɔ́lɔ ù nà lí àyi à nà zó bulùnyo ɖɛ́ɛ́ŋ úni bubo nàá zì kɛ̀ wa èsèse kpíí, úni kɛ̀ wa èsèse kpíi, ɛnɛ́ úni à ná yi li si ún à ná yi ɖi tu so màa ɔɖi si lɔ àkɔ à ná zi tu yili so ízi èle lɔ ké zì tu li áyiti únà zó fu ɖɛ́ɛ́ à ná mù ni ù be, ú nà zátata kása.